<hesitation> Kaofa magnana hotel leha tonga de magnamia le raha tonga de paré regny za e, de sakafo ataoko zao ôhatra hoe magnamboatra jus zaho de kaofa misy ôlo ividy jus zegny tonga de amiako agny jus igny, de manamboatra mofomofo regny koa zaho, ôhatra hoe gateau, <hesitation> samosa, nem a de <hesitation> mofogasy i, menakely.